بطبيعتي نشرب برشا ما، نشرب إيترا ونص، في الشتا هذا، كل يوم نشرب إيترا ونص يعني <hesitation> في المنطقة متاع <hesitation> سبع ليترات عشر ليترات هكاك، في الصيف يبدا الواحد يستحق برشا ما نشرب إيترتين نوصل حتى إيترتين ونص يعني <hesitation> ممكن في الأسبوع نعمل خمسه وعشرين إيتره هكاك.